في عطلة الأسبوع نحب يا نرقد يا نخرج و بالنسبه ليا أني نحب نعملهم لزوز معناها مش وحدا منهم، نحب نخرج نتفرهد نبدل الجو، في نفس الوقت نحب نشيخ بالنوم باش نعدي ويك- بقية الأسبوع في حاله جيدا الأسبوع لمبعد أكيد، أما الخروج حقيق لحقيقه.